أحب أختار الإستزادة في الوقت، ليش؟ لأن الوقت هو الشي اللي ما نقدر نرجعه، وإذا عندي وقت أكثر أقدر أستمتع بالحياة، أقضي وقت مع الأهل والأصدقاء وأتعلم أشياء جديدة، المال مهم، بس مع الوقت الكافي أقدر أشتغل وأحقق أهدافي المالية، بينما الوقت يعطيني الفرصة أعيش لحظات جميلة وأصنع ذكريات ما تنسى.